اللغة الأجنبية اللي كنت أتمنى إني أتحدث بيها هي اللغة الإنجليزية. الحين صارت أغلب الوظائف تتطلب لغة إنجليزية. تبي تسافر برا، تتكلم لغة إنجليزية في الدول الأوروبية. لأنهم لغتهم الإنجليزية. فأنا كنت أتمنى إني أتكلم اللغة الإنجليزية هي أساسية، يعني تحتاجها في الشغل، تنمية مهارات تستفاد منها، تسوي تواصل اجتماعي مع الغرب.